<noise> Ny fanomana gny zava-dehibe mialohan'igny. Fa omaninao aby hoe ino gny raha hotsarainao. Manahaky an'izay, akory gny fihetsiky ahafahanao maneho gn ny hevitsinao. Fahatelo, mila mahay mamehy gny tahotsy mañoloa gn' olo maro mba tsy hangovitsy.